Ama xa takgojon nali kuchiya amam para pastiya osu tu masta doctor tunkan nalipina nak pukuchin antsa xa natalakgtsinkan tsamalhi i mis kgat tin kgojonuma tunkan na lipin na lakgtsinkan nali- nali wilinikan atsalhi aparato tunali lakgtsinkan para aman takgojon, para kgalhi xa xilit o su tsa xa skawawu takgojon na lakgtsinkan xapus uxan katsi ama kuchinan tu likuchun na mixki chinom para- para nuntsa lismanilh tunkana lipina tunkana doctor axni kgojonun nuntsa xa li nali tatseyi chino para lha lipin porque acatunu para ja tu min tumin pus ja kati pinkutu kpukuchin ja katilip mi skgata laki na, kuchinikan porque pus, jatu tun katilixakgon entonces na putsaya tununk tu nali kuchiy, na- na machichiniya para "este" <hesitation> cebolla, cebollina tuntse akgatsas tu liwayankan atsa na- nali tlaway na pixchiwakay nali takgalhuni xtakgojon o nali tamakxtu o namapupiniya amalhi palhm tu wanikan "este" <hesitation> xa muks. Xali xa- español tali lakgapas chi vaporum palhm na mapupiy xa chuchuy na mawiy xa te na mawiy eso para ja mawikutun u pus na mawiya ama na mapupiniy canela na mawiy cuchuraditas na- nali mawiya ama nali taktani xtakgojon asu lha- lha mawikutun u pus na natlawaniy tsamalhi chuchut chuchut xa chichi na mawiy na mawiy astan kanin na chakgextuy tsamalhi tu tux takgojon na makamin uxa mali likuchikan e takgojon tsamalhi canela tsama palhma tu xaxun xun wanikan ama palhm na mapupiy na mawiyno na- nale kgalhxtakg pero jalu jalu snun xtajatat nalitatseyi chimpara snun xtajatat lu kgalhitsa atsalhi lu tsama kgalhitsa tux pix lakskululunts wilani pus tsamalhi lus lakaskintsa na lakgtsints doctor pero pus, winti litatseyi tsamalhi palhma tu lama atsa ka- ka- ka- kachikin litatseyi. O li- li nali pina atsa nak pukuchin pulaktu xantu tse na lhaway tunkan na lipina kpukuchin, o tunkan na mapupiniy na tlawaniy chuchut tu nali- nali chakge xpix laki na- na makgan xtajatat uxa ama tu kalikuchikan axixa makgast lhaxteanani doctor lhalh xtenan kuchina pus pakx xli- xli kuchunkan, tun talakgtsin latiya lhantse parax kilhtin minchik chanita- chanita min palhm antsa na pux i na mapupiniy miskgata i nali kuchiy uxa ama axi- axi lhana lux lhana lu lux tawila kuchina.